Ta ye kesu nka lo conoce nchi naá, xi conoce nka ye lo ja'ai quesillo á, lo ja'ai keso oaxaca, nka jnu ye jue'eso, ñuu ko'yo naá, te ja'a nkai keso oaxaca, ye kesu juaa lo kuu kesu americano, ye kesu lo ja'ai keso panela, quesillo nka naá, xi jnu ye iyo nka chiveya, iyon nka mino ñulavi te xi'i nkaso te kua'a quesadilla te yeeso, ta ye kesu naá lo ini nchi.